E karazana ranon-javatra fandi- fagnadiovana ampe- ampesaiky e misy karazany aroa araiky liquide vaisselle avakeo raiky eau de javel liquide vaisselle fanasana kapila na fanasana vilany avakeo mipilatra raha ampiasainy aminazy zay fôgna.